أختارعالم خالي من التلوث لأن مشاكل التلوث للأسف الشديد أكبر ومشاكل سيئة أكثر من مشكلة الفقر، الفقير حتى لو هو فقير طالما ما في تلوث حواليه راح يقدر يعيش بسلام أكثر من وجود تلوث وفقر في نفس الوقت، فطبعاً مشكلة التلوث مشكلة كبيرة تسببت في أمراظ وخسران ناس وفقدان حياة، فلابد من التخلص من التلوث، أتمنى يكون العالم خالي من التلوث.